<hesitation> Teknolosii kaa no heeɗiri sembe hannde nii, ne waawi taweede jamaa oo fuu ana hasindinii hen. Ne waawi waɗde, kaa neɗɗo hanaa taweede haaju mun fuu hen haɓɓii. Sabii ɗe kulle non <hesitation> ɓiɓɓe aadama en moƴƴini. Ndennon ɓii aadama fu bawɗi mun ana jogii kaaddi.